Minen kaa ga amen gaa salaati kañun e firiti kaa. Firiti woni a sahan ɗun faa ɓennda. Salaati, kañun kaa, a lootan o faa o laaɓa, ngaɗaa hen bineegiir, caggal muuɗun taccaamo taƴo taƴo, taccaa hen tamaate, ngaɗaa hen neban. <hesitation> pawaa hen firiti oo, ɓattinaa yimɓe ñaama.